एम्बुलेंस कथी के लागि जरूरी बा जैसे ककरों वी ईमर्जन्सी परलख अस्पताल जायके रात बिरत के चाहे दिन के ऊहएलगी । एम्बुलेंस बारी जरूरी बा जैसे कॉनो महिला मतलब पेट से बा ओकर लाइक होवाला बा आउसाँक मे एम्बुलेंस के फोन कर्ली । ओकर लैस महिना चलौत बा आ जल्दी सीन साफ उहाय दिन सीरीअस होगेल एम्बुलेंस बोलायाली एम्बुलेंस मे बैठ के लेगएली । मैन त एम्बुलेंस कहेल जरूरी बा कहेसे रास्ता सब बहुत जाम रहिया जाम के कारण केहु साइड न देय एम्बुलेंस देखि त आदमी सब । कथी सोची बारी जरूरी ब कहके ओकर अस्पताल पूगल बारी टाइम जरूरी बा नत न पूगम त उ मार जाई कहके टाइप के ऊहएलगी । एम्बुलेंस के बरी जरूरी बा आउसनक ,मे सब मे एम्बुलेंस के सोच के आदमी सब के मन मे कथी होइया कहके ओकर बहुत इम्पॉर्टन्ट ब कहके । पहिला एम्बुलेंस के ओकर आगड़ी जयदु हमणिके बडोमे चलजाम त होजई कहके आउसनका सोच के एम्बुलेंस बहुत हरेक अमदी के लागि हरक देश के लगी बहुत जरूरी बा । हरेक अस्पताल कांति मे पाच दस गो एम्बुलेंस रखेके के चाही ।